To leydi Habasha wodi goɗɗe alaada salminde yimɓe e ɓuuɓri seeɗa, haa teeŋti noon so e hawra e mawɓe walla yimɓe laamu.